די פען האט אויף זיך אזעלכע בלעידס וואס דרייען זיך שנעל ארום, ווען זיי דרייען זיך זייער שנעל טוען זיי שטופן די לופט אויף פאראויס און ווען מען שטייט דארטן און מען פילט די לופט, פילט זיך עס ווי א ווינט, וואס דאס איז די לופט וואס די פען טוט שטופן פאראויס.